यूनाइटेड किंगडम, यानी लंदन अपनों, लंदन कहीं छे। वहो का खानो, वाहो का रहनो, सूखा सूखा यूज़ खाना रहच। पर तुम कह स्कोच की यूनाइटेड किंगडम में भारतीय खानो का बहुत जायद प्रचलन छे। वाह पे अधिकतर लोग बहुत सारा लोग भारतीय छे। तो कई छे वहाँ पर भारत का रेस्टोरेंट बहुत सारा छे। भारतीय खानों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध छे, वहाँ गुहाना में चो ब्रेड ,ने थोड़ी बहुत सब्ज़ी वब्जी आयी गई तो आयी गई। अपनों भारतीय खानों को तो कोई मुक़ाबला कोई ना चो।